Anee ko yakang'eeti achame, achame achape rapwanik ak chaik. Ko rapwaniki aa wendi imbari apapali akaipu anyauni, awai akatil komengekitun akalal maati, aah ande peek akande rapwanik, kochamukanyo akakany koruryo kotagoruryo aserven. Akachop chaik, ande chaik maa, ande machanik, kotagorur ande sukaruk akagany koruria kodogo. <hesitation> kotakarok asilu chaik akaip, akaip tukul kopa kopa meza anyaam. Rapwanik kora koo koteshin piik nguvu koyoiwendi kasisiek, koyaiwendi poisyonik kuuk alaki <hesitation> iam kotaretin ii kokonin kimnatet sii simuuch iai kasii komie. Ropuanik kora koo kotoretin kora ii ietu ineri, taretin kora ak chaik koo ko yekakinde sikaruu, ko kokonin kimnatet sukaruk sukomuch ia kasiing'ung komie.